المشاركة بالتصويت دايمًا مهمة بالإنتخابات، التصويت يعطيك فرصة تعبر عن رأيك وتختار الأشخاص اللي يمثلونك، إذا ما صوتنا نفقد حقنا في التأثير على القرارات الي تأثر بحياتنا، كل صوت له قيمة ويساعد ويساهم في بناء المستقبل وإن يكون لك رأيك الشخصي.